Фонарик як дастгоҳи хурд ва барқист, ки барои равшан кардани ҷойҳои торик ва ҳангоми шаб ё дар муҳити норавшан истифода мешавад. Вақте тугмаи фонарикро пахш мекунем, батарея барқро ба лампа мерасонад ва он нур мебарорад. Нур тавассути шиша ё линза равшантар мешавад. Ба ин тартиб, мо метавонем дар муҳити торик бубинем.